Amun bepander masalah sabun sabun ni kan banyak kita tahu kegunaan ikam handak membasuh tangan besabun ikam handak membasuh peawakan besabun amun masalah sabun lah aku ni ada kisah pang pas aku ni lagi bebasuh bebasuh baju ni betapasan baju nih <noise> kada ingat aku ni maandak sabun tu di mana bececari ke sana kemari sekalinya kada sengaja am tetinjak tasembalit tuh habis kepala tahantup lawang segala macam ngitu pang amun pengalaman masalah sabun yang kawa diingat tu itu amun <hesitation> kayapa sabun ni setiap hari kita jua sama sama perlu pang sebujurnya ikam mandi kada besabun kayapa kada kada berasih jua awak awak kada berasih habis itu daki daki nang di awak nang likat likat tuh kada hilang jua mun kam kada besabun biar ikam manggisik be apa kah situ munnya kada besabun mandi sama keramput am.